عيد الضحية طبعاً هو أهم إجازة و فيها برامج كتيرة و هي العيد الكبير لكل المسلمين ، ما اظن في أهم منها لأي زول